Nisë të hequr pluhurin nga sipërfaqja e pasqyrës me një leckë të thatë. Më pas, aplikoni një pastrues për xhama e pastroje me lëvizje vertikale o horizontale. Ndëse ka njolla të vështira, mund të përdorësh një përzierje acidi e uji për një efekt më të madh. Ndë fund, sigurohu të thahet mirë për të shmangur shenjat.